نشأت في مسقط في مكان قريب من البحر بين البحر والجبال كنا في مكان هادئ كنا نخرج نلعب احنا والجيران في الحارة نحس بالحرية نحس بالطبيعة، لطبيعة من حولنا في كل مكان وجمال الطبيعة كانت حياة بسيطة.